Singapore ni tabukni jorani koktwma chengjak kha atharoso unnish bisi o. Sir Stamford Raffles o hasing panthor o british ni kaisa bepar thwngmani jaga swnammani jora. O kaham jagani bagwi Singapore tei Asiani kwcharo thwngmungni bagwi kaisa nangkukma jaga wngkha. Swngcharni Choba Kwtal jorao Singapore no Japan ni yakni rwkha abo bini rangchakni thani belai kheno wngwi thangkha. Singapore unnisho poishoti bisio Malaysiani yakni swkang swkang wngwi thangkha tei Lee Kuan Yew ni thani rangri wngwi thangkha. Tini Singapore rangrini bagwi kwrak khe wngwi tongmani tei kwbangma tongmungchamungni bagwi sijak.